E woodi kala taasaaje feere-feere nder suudu defirdu e woodi ngel - e woodi ngel li'o e woodi ngel nyiiri e woodi - e woodi ngel ngel suuɗi ɗuuɗɗi ngel to ɗum watta maaroori ɗum waɗa li'o ɗum waɗa kusel ɗum waɗa haako, e woodi luttuɗe.